<noise> kai kaɗoowaato a putwa maaso mee kam gomnati ki yi kaã yi tə sengge kama kə tə keme tə hima bo keẽsə mee kam kətə keme tə himan ɓa rau tə sengge ɗə ta bol-ɓol u baa səksə a urawa pamsə mee kama tusu a hamba maa ma tən taa kən wâ, amma tə kaã tara tam ye mee ɓə won mee bə yau me ɓə faukaya nə kətə ɓə tauwa kəɓə tə keme kə tə sən wo ma mbəraã wəraa mbəraã kama ra, k ɓə tə keme kə tə sə wo ma ɗəɗa tə wəraa ɗədakarara, kə tə sə woma arme tə wəraa armekaya ra kətə sən wo ma kə tə sə mar mbəsa wəraa mbə ɓə marsə kaɓara, amma tən yar gomnati mee kama kiyi kaã yi yawa yi təo wo ma mbə u marsa a uraɓa yitə wo ma mbə yin mar bə yin səksəa ura yin səksə bats kən ɓa mee yi ki kaã yitən wo ma lauwaatowa rau kam kə tə kaã tə keme tə inin an, amma ka nga nawaso na ba, tə taa mbə ɓaatan taasə wa kənda ɓaata ɓən tomsə, bən humsə kuɗa ɓən kadsaa a ura ɓaa hur kwda ɓa, ta, taa kənda ɓaats bən kaɗ ɗa ɓə ma arme kən tə taa armekayara kənda, ɓaa ɓən taa ɗəta yab, ɓan wa ɓə ɗəta ɓən monsə papa mad ɓə ko ɓa’ tiri ɓə ɓən yausə mee ɓə tiriɓa kongsa smeaa sinda tə taa kənda kob mootawa maa mee dəda kwalaari ma hana kob moolswa kiyi ton ngêk mee ə tən wo ma ɗəɗa mee tə taa ɗəɗa kwalaari kən tə kaã tə taa kənda. Ən siyo ye ma lauwaato siyo kobo yin kwiisə kənwâ, ye ma lau yaro wa kau yar ən badsə a mbə laba kaa monwa dəm kau, mee ka gomntati yi ti nem’isi dǎǎnnə mee ə̌ə̌ kama ətə rege mee kama ətə koõ ua ɗarawa kən mee tə pu fiding ɗərrə maɗ kam ka tom kwalaari amma pə lau yaro wa mee kə tə wee yaro kən ma ham kətaa ko ɓa maa kongsa kən asín, tən kəna mee kama gomntati mee kam ki yi kaã yiti neme kama ki yi kaã yi tə kwasiyi tə sengge kən, yi tom ɓaa ura uraɓa sedede ra, yi tom ɓaa uraɓa yi kərfə dira yi wo yitə sengge kən yi tə maꞌa kən mue tə em ɓisa kən fer tə tausəwa fer ən tausən tauwa tabema tə tauwan kəri mee kama ki yi kaa yi tə sengge mee ə̌ə̌ yi maꞌan̄ mee tə nədaa osa kaa kaa mee tən yau mee tə tə nektə kən mee tə tauwan kən u pamsə mee hana gomnati kiyi kaã yi tə sengge wa, amma ngwa maa tə sem ma ɗaɗara, ngawa maa tə sem ma ɗəɗara, ngawa maa tə sem ma arme ɓaata ɓəsə kən yara, ngawa ma tə sem ma ɓaatara hanabə u ən kanse u an kanse barmaa ɓa maa ngawa maa tə semsəra tə semsə ngaa u ɓaata ɓan kansəwa kənda mee kama ka kaã a yawa ətə ho ɓaa ɓən kansa a bermaa ɓa mee tse ma tə taa tə kan kən papa, mee kama ka yawa kam gomnati yi kaã yitə ti neme. Mee gomnati ki yi yawa yi kaã yi tən wo ma ɓaa. Ɓan kaa děěte ɓa kə taa tom gwang kəm mee miniu̍, mee hana ka tə rəka ɓaatə hana a ma ɓandə sǎǎtə ɓa mee tə rəka ɓaaatə mee tə fira ngweẽ ɓaatəra nə taa tadanə kam kə tə kaã wo tə keẽ gwang kənso tə tí kaura gwangsa mue eẽ yi kara daso wato mee pən fadwiiyo ma kikawa ra amma pə mee tə sengge maaso ɗəm gomnati ɗaaso ko ngə sengge ngə wər ngaa yin bəd diira baa ɓən niksə ɓaa ɓə yawah kaɗoo kwalaari a puttɗiwa maa ɓa, ɓaata ka kən ɓə yauwa kadoo kwalaari amma me kama gomnati kiyi kaã yi yawa yi ti neme a hansə dəba rau mee ə̌ə̌ ɓaa kə baa pər kadoo a puttadima ma pəlari ma ban bəd kaah ɓa saãdba hana ya’mni ɓa na ɓə kad, ɓaa na ɓə putwa maa mee ɓə kad keke sǎǎd wǎ tən kəna ma lau waatowa maa ɓongto a sin shine tə kaã tə taa mbe tən yausə mee kama ta kad kada a puttǎǎdiwa maa kən wa ra hana ma lau maatəmawǎ ma ma təma ɓən himsə mee aa wa ma maa tə kaã tə taa kən da, mee əə̃ tə taa ngaa ɓaata u ɓən tiri sə papawara me mīníu tən tiri ma kobo kwang a sīn ən bə pamsə mee kama a tiri kobo ngek ɓa, amma ma lau wato kamin a kem bəsa ka wo mee yi tə kana tani harba kə tə tiri məb məb, ən kəna ɗən ɓa tə hiisə meee ngə wa yəlyəl manga ɓa bə kə ngaa ko ngə hiĩ a kunti bə ngə wa səba ma ngaa komríma ma sele ma. Ma peepeera ɓən wasəɓa ma mee ka kama gomnati kam ki yi kaã yi tə yaurau tən wo ma mbəsəsa tə yab kən mee tə wan kən dau tə yab maa rau hana bə tə wasə kaba kə faa mbəse yaa kaba yab, mbəseyaa kaɓa kiyi kwə kən yi fə na bə kə tas se hana meeraɓa, ma ɓə peesə bə peeraɓa taa sək ɓə tən yausə mee kətə sək ɓa kən a kadwaato a puttǎǎdiwa, amma mee tə sengge malau waatowa ɗəm gomnati se dəm emba ɓə peɗ, ɓə peɗ kau yôrman hinsa ɓə da ɗa ɓə sem ma tinima ra ɓau haa ɓaata tinima mee tən kura mee ɓan haa ɓeta a tinima ɓaa ped hawon mee kə tə ko kən mee kama gomnati yi yawa yitə na kən ma mee ko tə kono ɓaatə kon dəm baatə ke m ə̌ə̌ a kon mbəɓa ngaa a kona hiĩ sa hunsa ngə wər ngaa ko kə ngə taa tinima pə mee handa wěě na awoa mee tul ngə taa timina kam ra, ngə wər ngaa mee ra kaa wora yaa taro taara, a tom ngə peɗ makaranta ngə ɗa sa ngə ɗa sa ngə taa bə kə ngaa sək bara ye mee kaã a keme ə̌ə̌ hana ya’mni kaa na tinima u ki yaa kaɗ da maa yi səkaa ham ɓaata ɓara ye mee kama gomnati kiyi kaã yitə yawa yi tə ti neme a ɓə kə taa sək i kə taa sək ma nemyaate ɓa, mee yi tə kwasiyitə tiĩ tiĩri pətaa fadwīiyo ma diyo tə taa kənda amma tən kura a ɓaafaní bən taa tinima tən kuma ɓaata ni mee gomnati vin te bə neme. Yin tiri bə, bə ɓən fəd kə ba mee hana ka yi wil tə ɗəɗa mee kotə fədkə ɓəɓa tə fədkə ɓəɓa domin mee tə fəd kə nə kə fə na mbəsəba wo taa fad wiiyo ma siyosa amma mee tə ti waã maaso pətə taa kaya kənda amma tən kwaa ɓaata ɓan kene əə̃ ɓən taa, tən kura ɓaatsni ɓan taa, tən kuma ɓaataei ɓan taa, amma waato tə taa kaakəra, tən kəna mee gomnati kiyi yawa yi tə tineme yi tə sengge kən yi tə le ra yi maꞌâ yi maꞌâ bəsa mei tase ma tə a osa kən ngaa baa bə nəd nga ba yín kwasi ɓəsə ɓa, tase ma tə nəɗəna osa kən tə nektəm kən tə nədən kən tə yawam mee əə̃ tə tisə mee tə yarə mee yi tə tom ya kwangya kaya, tase ma tə ti nemen bata kən, mee gomnati kiyi yawa yi kaã yi tə tom ban bə pidsa yoro ba kən, ɓaata ɓə pidin a yoro ɓaata ɓən taa bə kwəaari ɓam ɓaata ɓən taa bə yabba bəm kaɗ puttǎǎdiwa maaɓa ɓa kida yar yur hana ka a fer nawa ɓaata ɓa dada a dursa a hisa yoro yin fid ɓə maɗ, amma waatowa tə kaã to kaɗaa hissjəta ra mee miniu handa ɓe kwang, mee miniu, mee kaɗo waato a puttǎǎdiwa kawa kongsa kən a siu, amma tən kəna gomnati mee kam kiyi yawa nga yaɗda putwaato ngawa maa put kawa kôōn sersertar ɓaa kawai mee miniu sǎǎd siyo ə ndə ɗəta u gomnati mee tə sengge mete senggen ga maa putwa awa gwate pəlaara bən də’ən də sal ən ɗətə gwatyaate gwaten pedpede. Mee kama ka me kama gomnati kiyi yawa yī ti nemꞌisi, yi kaã yi kwasi yo ti ne me isi a bəsa rə bəd mei yi sa bəsə ɓa diĩra, bəsəɓa ən fad wiiyo ra pəlaara ɓa fadwiiyo ma ɗad gwate wara, hana kan yamin yi fadwiiyo dəꞌə gwate sal salwa ra mee yi dəꞌən fiding nga yaɗda gomnati yo keẽ səya rau yi turkə fiding mee ɗəꞌən yi tur kə fiɗing pə ngawa maa tə kaã tə bəɗ bəkaɓa ra kaɗoo waato kawa yi ma kongsa kəm asín, amma tən kəna mee kam gomnati ki yi kaã yi fi neme yaa yi tomsə maasoya aa ma aa newê aa tiya pu bə pamsə mee yi pu ɓa, mee yi sək kwalaarira, amma ngawa maa yaake yikaã yi too bəsəɓa sakadda mee ən yau mee a sa bəsaɓa ra, ngə haudən pam pam serserfan paun pama hansa mbəraã, hana pamsə mbəraã kan pidsə ɓa ngawa maa yi kaã yi pid ɗamra mee miniu handa yi kang seẽfan sə maaso, kaã ngə rək mbəsa kaã ngə rək bəka salla saí mee agə hiĩsə bəkan hě bə kiyaa san kwasisə u kiyaa mbar yabba ale yi na emba kwalaariɓa, ən kəna gomnati mee kiyi yawa <noise> yi kwasi, mee kiyi yawa yi tineme, gomnati mee kiyi yawa yi wo ɗəm wo yi sengge kellenggə, yi tə sengge kelleknggə hana kan kamni mee yi wo ya senggen maa so nəu kiyì maa bətəsə dǎǎba, mee yi wo a fer tiqon rosəwa kì maꞌâ mee ɗətaɓəta sem kwalaarira, kiyì maꞌâ mee ěě lallai ham tən kadsə ɓa. Sem kwalaarira, pam mee ɓetba maa rau pam mee əbə senggye amma pə mee ɓə fada ɓə faɗan ɓə woa mee wo ɓə sengge ɗiita bə sengge ɓə keme ɓetɓa maa mee tiwo tiĩ rolonə ko ɓən tom niu ra yaase yin kaɗ bəsa kənaw tě’ês yaasen kaɗ bəsa, hansə ɓən kadsə ba ete yi ɗa bəsa maa yin kərtə aa, yin kərta bə kaɗa yi kərtə maa, yi kərtə ma lawa yaase yi ɗa bəss maa mbə ɓə hiĩsə a kurunggaɓa yín na ɓə handa yín tom ɓə songgə mbə hīīsə ɓa a paꞌara ɓa maa ɓən fəɗ ɓə, ɓən kura ɓə taa han ɓerara hanyâmma yi kada yín sengge mbə ɓan hiĩsə a puttǎǎdiwa ba, ban hiĩsa a yoro ɓa yin kaɗa yin sengge siyo, hana kau kamni yaa senggo, amma tase watə kaã tə taa bəsaba kən mee tə kaɗ tə hur kuɗa tə tas tə kaɗaa yoro, tə kaɗa hana ukuta kam kəta kəkas bonggo wa yi tə na yi tə na <hesitation> yi tə na yoro kən ɗa hana kaa parawa yitə na yoro kən da amma hansə baata ɓa, ɓaata ɓən kaɗ kaɗoo ɓaa huũra, ɓən hur kuɗa hana kan kamii ɓən tom kitaãga sa ma embosa amma wa towa tə kaã tə kaɗ maasora, wǎtən kəna mee gomnati kiyawa yi kaã yitə kwasi.